Ilay zavatra nohaniko farany teo izany an, mochi. Mochi no fiantsoana anazy an, <hesitation> karazana fa- fihinanana zaponey. Izy io an, vita avy amina paty vita avy amin'ny vary, dia misy glasy ao ampovoany. Ilay fanaovana fanambarana anazy aloha tonga dia tsy tsy fantatro e.